<noise> c̲h̲uꞌnnbeyná kës yëꞌts, nix kësnu gowma tsu las boliy tsu este yuka kës blank guꞌn nots piena, kwlandrna rebueldu lëꞌkga xkakga nix kësnu y x̱aꞌ nak kës guꞌn xka c̲h̲owma kës redond guꞌn blank <noise> y yuka kës guꞌn raynu guꞌn xka dzë las sia dzë kon mayones c̲h̲owgama kon sal de chilena x̱aꞌ nakga kësnu lëꞌ kësnu nak kës rayado. <noise>